أنا ندعم مؤسسه إسمها أطفالنا و هي منظمه خيريه تهتم بالأطفال الأيتام و المحرومين من الرعاية، الهدف نتاعهم مهم برشا لأنو يعاون الأطفال باش يعيشو حياة أفضل و يحققو أحلامهم رغم الصعوبات لتواجهم، نعتبر أنو من واجبنا ندعمهم لأنهم المستقبل بالنسبه لينا و كل طفل يستحق فرصع عادله في الحياة هاذيا.